Au keigu ai ga iagoto karogu ges mero keikeima mabarama ga iagoto ga fouto saroa keina bich ai monana ga fou gosito ga genogoi to tu motukana e misimato benamo monana ol da wei ga rakato mu ga iagomato kwikila tari tu ge tagito mero keikeiri gutuma ga rakato motuka ma e iagomato ema drop of to e genogoi to tu taia e fletito bena mabarama monana ge kirato kwkumina go raka. Monana ga rakato ga iagomato mu giroia monai mero keina ta e keveto monai tarimata na numai muramura e vinimato muramura e niuto monai gia ma ge rashiato gimana e midiguto goi ge rashiato e iagoto ospitol gana gai tauma faiv monana ga rakato mu ga iagomato vanuga nugaganai tu sinana eve danagito mo mero sinana ga kiraiato goi natum tu baga iagoma mu dabarai bena be keve bena mo mero e iagoto ospitol ai sinana mainai basi ge gabito uranana ge iagoto kwikila monana ge rife to ge varigoto mosbi gana. Mosbi iauna nuganai tu wod ai bena ge dischagiato monana ema rageto sinana tamana ge keamato deidei gia gesi ga iagomato e keveto motukai ga toreato ga iagoto geri numai ge daridarito monai gai mabarama tauma faiv monai ge tanikiu vinimato mo mero keina tu monana ol da wei ga goriato mu ekeveto sena asi e maseto ge iaku lakavato ge kirato gomi tu mero namomi gai natuma tu gomina bogo naria mu ini toma gia tu vanugai maiga karata gia genai asi begora gia tu lorinai korikori bena gaitu monana ta ta ga iagoto gema numa gari. Mai tu gai keimai korikori storina gai mero misima ga iagoto ga fouto motuka erakavato bena ol da we korikori ga rakato motuka ta maki asi e stopito monai ga rakato tari ge tagito mero keiri bene ge tagito gai tari tu monana vefosi laka ga iagomato mu vanugai ena mai stori tu tarima mabarana maki ge ribato gekirato mai geri maitu mero gwadari korikori. Kwakurina bege lakamu vanugai begema lagasi tarimatu mogesina tu asi ge rakato gai fest taim korikori mero keima piknik urana bena mogesina garakato. Initoma maki ta monana tu logosi bene iagoma korana mo gabut u managa korikori motukana mogo ge iagoni ge iagomani o gai tu ga iagoto tu genogoi tu kwakumana garakato gaiagomato tari mainai ge gurugani gomi tu mainai mogo go rakani mai geri mero tu keiri ai monana ge rakato mu vanugai gema lagasi to. Motu praimeri iaunai greid tri ga veiato greid fo ruatokai bena monana ga rakato kwikilai ga piknik gana sk ai tu monai ga strended to bena mabarama monana ga rakato vefaka mai ta tu dori emaseto samau bena madi kekei emagurito initoma gia tu merona tu maniga mosbi ai etanuni e gaukarani gia maki e marageni taiminai moga storina ga veiani erikini dori maki etagini e tugamagini tu mauro gia tu monai dori emaseto gai tari ga iagomato gama tanuto bena mo stori kaivegata storina gai gemai tu bena nomol ai mo beiago. Gabaregoni moga logo ga storiani gai gema keimai storina korikori mero misima kaivegata storina korikori tarima tari geri ga storini tarima tari tu libari mo stori gegitamani maki logo ge kiramani ge kirani asigina gomi tu monai goro mase o motukana bere bamifami o tarina monai gere kidnepimi korana gomi tu logo mero keimi korikori monana managana korikori go rakato. Ga iagomato tari tu ge tagito goi sinari tamari ge tugamagirito goi vanuga ma getugamagiato goi bena ge tagito goi keka monai gama lagasito.